X̱i'k nak tradisiones gu'n yu giedz c̲h̲e'n lë' gunu c̲h̲u'nn par lë' ic̲h̲ë minn xga'lsa, lë' minn c̲h̲u'nn konbibir kad tib minn o kisa lë' minn c̲h̲u'nn konoser kad ti minn c̲h̲u'nnbeyda minn lë' minn c̲h̲ixti'dz lë' minn c̲h̲u'nn tradisione gu'n yu giedz.